Wen xuke taq xtiq toor jaay xuq k'o raal jaay kb'i'xik <hesitation> kwaat xttortaj qmal nu'j ktortjik kum k'o raal k'o nk'ej chik ri kb'i'xik la k'o nk'ej mon raal jaay mom nmaq xk'o nodiiy ri la' mon raal jaay ajwi' qal qatz ki' chkunsxik ri' ya mxi' mxi' chkunsxik nk'ej raal jaay chik enkambie re ri xk'oo i taq qyo'k k'o chopb'al jaay qyo'k neri' qe klaux o qyo'k jun klob' chi chi raal jaay a laq taq kuj wrik kum naad qatz raal jaay kun uj k'ok k'a kuj kanaj chpom ento qya'qaj k'chi' ju mon nima chee che ch'akb'al jaay y taq ke'tyo'n tz'i' ri qe xuq qxij qiib' qpjoj nim wu raal jaay i taq kujelb'ik kun xuq naad k'raal jaay mejor xaq qximken i si qal chikchi' k'o nk'ej chee xaq taq kuja'n chu k'a's qruj wu chee ki'tzaquul i are' k'raal jaay ri kum ya qilmaj ataq ku jopnik wa'chi' k'olik ku jan pu rwi'jaay qruj i ya ktororik ri jaay are'jab'taq ri'ri raal jaay ri'ri xk'o ya wu we ya qachech qatz ki'chkunsxik ajwi' yach raal jaay alwi' juchik chik ya kepli jun koos ya mki' Kiq jyoj chik chemo ri raal jaay e ri xk'o qal kin wil wa ri xk'o nim re ri' ri qb'an ri chee keqtaq b'aluul kuj cha'qe chre qya'qaj chu ri jaay taq kujelb'ik o xaq qximken o taq jruj wu klob' kqajik ri raal jaay i chemo niporke xtpon re chikchi' te'rtro'wu jaay chemo xttortjik ni rilmaj taq chanelo wajtlik wa'chi'tiq ma'n ek ' ri rxo'jwil jaay taq xtopnik k'chi' ya rilmaj wa'chi' xta'nwi' i xtjruuj kab'aal kjaqaqik ri jay xtokik are'k'ri jab'taq jnik'ri xk'o nim jroq ttzatzik ya wu we ya qachechik qatz kchkunsxik jnik'ri ri' jnik'taq wu q'iij wu we'.